<laughs> Tinndinoore nde'e kam, no nde wontiri, foti mi tinndinira dow aaɗɗe laahooru. Ngam kayru laahooru, e ndu tiiɗani kala ko ndu yiɗani. <noise> Nden kadi ndu woodi hoolaare dow to ndu yi'ii ko ndu anndaa, maa ndu tabitinii no huunde nden nde wontiri ngam taa huunde nden wara torra-ndu. Ngam non e ndu ayna kala ko ndu wontiri fuu.